Ma meu neb in be lamma, in lamnbe aah rii. dam beuri da sunu. beu lam taa inaa ye roo. in lambeya ye roo pii beu in liinaa, nda paru nden leb inliin gaa. nlam ini geu, npah tema. npah lamke ambeya, nlam in dan konaa. zongha n’em beuri pat nda lamke kii naa. in lambe in sona, meu ii taa in lambe ya ye roo. zong de pat nteu in lam geu, da kum sonke ni. npah tebeu ambe keu in lambeya, npah peuke ambe keu in lambeya, zongha nteu em beuri pat, nlam ina. ko nem teu bini pat nlam ina. dan keun vallin dan keun manaa. npah tebeu ambe keu in lambeya. zongha nyem beuri geu pat, neyha ded dii geu pat. am-am nbageu booruu, in lambe gu roo, in lambe beu kang keu in lambeya. ni pat nleb inliin, nleb inliin gaa, nleb nlep nii pat nbob gaa, nyem ya gu, pa nda taa lebl binaa. nda bah boba. nda lamke kiinaa, beu baa taa in lambe ya rii ma sun in sona, dam beu ri daa beu seun kaa nii, aah rii in lambeya rii maa seun in sona. beu ii taa bagn beh keu aah kin. yeb beu pat beu baa beu taa, beu aah boo bag in lambeya ye roo. da beu keun kona, boo leb inliin yilgaa. boo ra yebbeud keun zaan keu kuru, boo da ni pat man keu kuru nii pat boo pai geu, da kum sonke ni. in lambe in sonaa. dam beuri daa beu seun keu aah kin. Obeuraa beu ii singa, dam beurii baa, baa lam inaa lam inaa, nda yebn beud zann keu kuru, nii pat nda goh leb keu kuruu, ndaa, ko ina nyi leb be rii pat, pah nya ya zong aag ndaa leb beuri geu, nda baah bobaa, nda ni pat lebaa, nda lamke kiinaa, nii pat nleb bassii keu aah kin geu, nbob baah ya geu, dama ina n-ii lambe rii geu, n-ii baah bobn beya, gam beuno, seng beuno beya ye, nlam in sen geu, nem man ban tuu gaa, nlam in sen geu, koo in maa nbob gaa, nyem in lambeya. meuri taa baa naa, baa lamm inaa. in lam beya ye rii in sona, baa kum odba. baa pan peudkeya, baa waln guu odba, in lam be ya ye rii, pii seun neh nii pat, ina nda yin tuu ruu roo. nda inliin bobaa, nbob. nda ran keun lebaa, dan lebeu geu, nda lanmke oo rii kii naa, keu yebbeun taa, yeb beud ida lamke kiinaa. zong aah ii teu makanta man beu ri pat, in de pat da kum sonke ne, ida baah bobaa. ida nii pat bobaa, in lambe ya ye rii, maseun in sonaa, dam beu rii daa in lam beya ye rii in sona, baa kum odba, baa lam ina. zong aah nyem beuri pat, nbob teu nii fog de pat, nlam ina, gila ye rii, maa seun nii pat, baa lam ina, in lam beh maa seun pii neh bini pat, ko nasasra-nsara beud yebba, Koo yel beud yebba. bini pat ii em yi pat, in lambe ya ye rii, pii beu sunu, ii teu taa yam boba, yam bobnbe rii ni guu? Nlam in ya geu, npah tem peudke ya geu, nda yam bobaa, ndaa baah bobaa. nda iliin bobaa, keu yebm beud dii pat, nyeu bud gaa. nii pat da kum sonke neh. npah tebeu ambe yaa, npah yil od baa, nwal guu odba keu yebm beuraa, ii kum odba, ii em lessu, dai dub le teyaa, dai lam ina. ii duu kuu, ni pat dai keun valli naa. ii lam in yi guu, in lambe ya ye rii. maa seun nii pat, in sonkeya, beu woo taa aibe baan beh keu aah kin, bah tikpeng da beun keun valli naa. oo ka aah baa yaa, beu zongha ii em beuri pat, dai lam inaa, ii lam ini geu, de pat ii daa lamke kii naa, ii kii lamke ya geu, zongha ii em beuri pat, kpank da kum sonkeya. in lambe maa seun nii pat, dam dooh beurii baa seun keu aah kiin, ii daa beun sunu, in almke ya rii, maa seun nii pa, in sona, zongha nem beuri pat, nteu in la keu aah kin geu, ko vug n’em teu bini pat, in liin be teu yil geu, kpang da kum nyedke nii, zongha n-em beuri pat, inliin be teu yil geu, man dey pat da lamke kii naa, npah tebeu ambe yaa, peudke ambeya, nii pat oo em sonkeya, ndang vagsaa, ina da yan dii pat, woo taa ambe nyem be keu aah kiin, bah tikpengha, aah seeh leg keu yeb taa roo, nyam pat beu kum ya geu, beu teu keun fagaa

Ko nteu, tuu waa maa, nbauw oo lam inaa, lanm beuri boo pat i rii in lamaa, in lambe, in lamkeya maa seun, in sona, beun lam ini geu, beun yeun bud gaa, beun iinn beud gaa, nii pat da kum sonkeya, baa kum peudke zong de pat, baa kiin lamkeya, zong aahbeun em beurii pat baa kiin lamkeya, zong aah beun beurii pat baa kiin lamkya, gam nii bei? Nana beun teun lamke kiin ye rii, in lamkeya beunteun lam bobn ye rii, bob bin liin teu ru woraa, bob beun leb gooh tuu ruu woraa, boo beun kaan yebbeud <hesitation> in baa tuu ruu woraa, nii pat da kum sonke neh wotaa ambe keu aah kiin, aah beu beu fag baa tiikengha. nvallin beu kuu, nenaa beu rii ndeu roo, bah, oo kum keu akin, keu aah kin mu teui taa baa naa, nyam pat, in lamke wongha rii beu dai baa beh gaa, koo ii dull beu kuu, ko ii neu beu kuu, ko ii zib keu gbassaa, ii lam inaa, dam beurii daa sunu, yam pat, dam beurii teu ne baa naa, baa lam ina ye roo, beun lam ini guu, ban lamke kinaa, aah nyam pat geu, bit maa naan keu nab kini, mu dai baa be gaa. ban lam inaa, in lambe ya ma seun nii pat, yel beud yebbeu maa. in lamke ya roo, ii leb inaa, teu jan legeu keu nuu kin ye rii pat, in lambe ya beyaa pii beu sunu, in liin be ya yoo, ina teu zan deu pat, in lam be ya roo. Ina ii teu baan deu pat, in lamke ya rii maa seun nii pat, baa kum baa man in lamkeyaa. da mu keun-da mu keun val, da beun keun peudke piinaa, zong aah nyem beuri pat, nyid nbom gaa, zong aah npii beurii pat, nda lamke kiinaa, in lamke maa seun nii pat, in lamke kud seun neyha, in lamke maa seun nii pat, ii bag od baa. neyha lam sen dii koo, nbai kuu, nbauw da oo lam ina, ooo raa yeb oo beud zan keu aah kiin, n lam in seh nkii lamke gaa, nteu in lam guu, nda lamke kiinaa, zong aah nyem beurii geu pat, nda lamke kiinaa, zong aah npii beuri pat ndaa lamke kiinaa. nii bei? Gam in liin teu yiluu, inaa nsaa rii pat, teu yiluu, nda wogu baa bobn tu tuu wora. paa pa nda lebu geu, nlebeu geu ndaun wogu nii pat bobn tuu ruu woraoo ko.